Gny ilà fitaratsy koa zany, lafa iha vao mifoha maraindray igny e mila mijery fitaratsy, jerenao raha tsy metimety am'tarehinao igny de faharoa koa fitaratsy io koa ilà koa igny mba ijerenao koa hoe manao akory pôziko ty lafa mandeha miboaky mberoa mba tsy hisy olo hivola anao agny a ty lahy nanao an'zao baka an-tsagnony agny tsy mba nijery fitataratsy.